<noise> Gn'Allemagne! Feno gny rain gny boto. Misy gn ny Filoham-pirenena tao natao heo Hitler, <noise> mpanao didy jado; namono olo maro tamin'andron'ny ady lehibe faharoa. <noise>